Ny fomba fiasan'ny climatiseur ndreka efa fantantsena hoe andragno izy de mampangatsiatsiaka rehefa ohatra ka hoe mafana be igny andragno, de fomba fiasan'ny a pihinao fogna aminanjy de arakaraky température ilenao raha ohatra ka hoe vingt-cinq degré ilenao de mamoaka vingt-cinq degré izy a hampangatsiatsiahana anao.